Kowaɗi haandi ɓe hosami kugal ɗo ngam mihuwowo on tiɗɗo, miɗo tokka didaaɗi kuɗde, miɗo hauta hoore bee bo be balloɓe am kuugal minhuwida kuugal no haandi ngam jahal yeeso babal kuugal ngal, nde mimeeɗino huwugo ha kompaniiwa ko nandi ngaa kompani, mimeɗino huwugo mido working experience.